Ara iporeta kuae reta ñavaeko <hesitation> eichu jaeramiñovi ñavae koembiya, kuarai, yasi, yasitata, jokovi ñanoi <hesitation> karaireta jei supe vae, jupiter, martes, jokua yayemboe ciencias sociales pe je reta opaete kuareta yaesa arare.